والله أنا أحب إني يعني أروح فيلم لحالي يعني ما يكون معي حدا أروح أشوف فيلم إن الفيلم تجربة يعني شخصية يعني أجدر أستمتع فيها بدون إني أتشتت يعني أجعد أستمتع بكل مشهد أشوف تمثيل إنما إني أخذ غذاء أحب أكون مع الناس يعني ما أكون لوحدي أحب أكل مع رفجاتي.